Nrida kitikinikui, nrida kiti kinikui xakoayó tá ti'chutu, tina, nonguavii, chi nida kitijan ta xhikanoti xakoayo ña tinti to ti'yoto, to koó, to ti'ilo, nrida kitijan a achikanoti nanrukuti ña kuxhiti, ta kixhi kixhi ken chón nguti noguavii, noguaviijan ngu kiti kixhí ken ho o on. chón ta neñati xanti, ta ti'chutu jan chí chón kuali kuali yo'o ni gaxati ta odikani ngakiti, gaketi xanti tinayo tu nida tinayo ga nre ho o on. tikachí ngareti ñaivii nga nre nida kitiyó ini ñoyo'o, ga xhianotanto xa yuku ka tu, nreti tikachi va tikachivati nreti, ta noguavii yo'o chí nga kiti ta ngakixhiti ta nga kixhiti kendeti, chón'na, tikachina, ta xanja tá ngayugana ke nioguavii tada ho o on. ti chutu a tina.